<hesitation> mushivalumu khuli nende rais weru mundu wosi yammanya. mwana mundu muhinda mushere musakhulu, mundu wosi amuhulilanga. Navoli likhuva khutukha vuli mundu wosi amuhulikhitse, na ni khuvele ni i holiday avundu, vandu vanyishi vafungulaa tsitivi vala vafungule tsilieto. nivenyaakhumanya mukhongo weru wa shivala yenya khuvola shina. Awundi yenya khuvatetea avavore isukari yikhi makura kikhi noo ni shina, hakanyolekhana sasa venyaa vamanye rais avoli shina. Alafu nuhenza shindu khuli ipendera yeru ya kenya ili na tsiranji tsinne. Iranji iikhu imuchi, imwamu, ya green nende indavu. Tsiranji tsienitsi tsiosi tsili na tsimaana tsiimanishanga. Nuhenza khuli manya imwamu iyi imanishanga vandu vamenyamu vamwamu yava, red imanishanga <hesitation> musai kwasundukha mushivala lwa vakhupaniranga vuhuru vya kenya. Alafu nuuhenza ipendera yene niivere nisungwanga vasinjiritsanga vakhuvaa ifilimbi vuli mundu wosi asinjire wima, <hesitation> ni vakhamala vakhuva khandi ifirimbi vuli mundu amanye sasa vamali. Na nuhenza mmbituo vyosi vya serekali khumu nende ipendera <hesitation> mupolisi ipendera ilimu, musukulu ipendera ilimu, alafu nuhenza vindu vyenivi Vimanishanga yaha ni kenya, mundu wosi ali mushivalumu ave ni mukavira shina yiimba lwimbo ni luli lwa kitaifa, luli lwa luswahili aliimba luswahili. ni khwakhatsia mulusungu ulanyola munduoyo ali mulusungu yimbanga, na khumanya ndi khuli vandu va kenya, tofauti shiivetsaho ivole iwe uli kavira shina. iwe uli kavira shina, henaho sasa kenako kaliho tawe. khwimbaa lwimbo lulala khumanya khuli vandu va kenya, vandu va shivala shilala. Uve muunandi uve muluya uve kavira shina, uve muturukana unyolaa khuli khu lwimbo lala, shichira khwenya khulere <noise> litaifa lyeru halala, khumanye ndi, khuli vandu va kenya, ipendera nisungwangwa mundu wosi yasinjiraa kapisa khumanya shina shiikholekhanga. Alafu nuhenza shindu shindi, <hesitation> ipenderaiyi, itukha havundu ilera vandu va kenya khumanya yava ni vakenya, niyakhasinjiritswa khali niwakhatukha mbivala vindi, nuhenza kenya ili nende tofauti. na nuhenza vivala vindi khandi vili tofauti, na tsipendera tsiavo. Kenya shiilikhu sawa nende tsipendera tsia vivala vindi tawe.